<hesitation> Karazana raha magnitra ampiasaiko aminà sakafo an <hesitation> misy poivre a, misy carry an, misy tongolo gasy an, misy sakarivo de misy cinq epices, eo amy dimy akeo zany zareo a le fampiasaiko amy raha andrahoagna.